Biby miegna ambanin'ny tany: hankagna, sokiny, trandraka. Miaigna ambanin'ny tany aby zegny. Avakeo mbola misy ko ka fa fotoagnany magnantody, bibilava, avakeo amboalava, avakeo sokatra regny. Miegna ambanin'ny tany fa izy ka fa leran'izy magnantody fô na andrôngo mba miegna ambanin'ny tany fa ko fa le fotoagnany magnantody.